<noise> Ny orignal e, ny diera, da ny rene: anisan'ny biby e mampiasakin'ny tandrokiny mba hiarovany ny tegnany. Hanaporofo any tanjany konkoa io lafa miady amin'ny zon'ny fiteraha igny i, aly koa miady ho an'ny toerany sy ny sakafony. Ny tandroky dia fitaova hiadia sy hanamafisa ny fahefa.